Timbiao, kambija, kajojiyo, ˂hesitation˃ camiseta ˂hesitation˃ blusa, ˂hesitation˃ oimevi oi, siricota, jaeño kuareta yaesague, kuti gui yaikuaa iru tembi mondereta